Tawa waɗa e mosak kam artu keɓa mbod maa, sey keɓa kareeji ɗi kutinirta bana kaaƴe jaareendi leydi, tooka e ko nandi e noo, taa timmini sey keɓa gaɗa desaani ko gatta, ndembo ngara taƴa, materiallji maa gaɗa gom a takka, takka ɗum ɗum jogo hara timmina.